Saafi beele n it I se'em yu'ura di ma n ŋwana; saafi ma la tari la kure-pɛgesi n boi di puan sa, ti fu san dikɛ di di'e pagɛ kuleŋa, ti kuto la ni ŋmɛregɛ ti la ŋwɔna ti la gu mɛ ti fu kan nyaŋɛ le malum ve'e di yu'ɛ, ti la nara ti fu dikɛ saafi beele la ki'isɛ di puan, ŋmɛregɛ. Fu san dikɛ saafi beele la ki'isɛ di ma puan ŋmɛregɛ, fum ŋmɛregeri la di ŋmɛregeri la kure-pɛgesi sɛba n boi ma la puan sa, ta gu ka le nyaŋɛ basɛ ti ma la yu'ɛ, bala la saafi beele la ni basɛ ti ba ba ni le malum le ŋmɛregɛ mɛ lebe bɔberɛ, ti yɔ'ɔ ga'arɛ ti saafi ma la miŋa ta'am yu'ɛ ti fu for di.